Njunixu ndakuaxu uu kexuu <hesitation> comida hi nani nanani niyexu, nguene tuu atuu kada xavaxuu comida hi kutu hi kutu ño'o, nuntutia ndavaxu kexuu en pero atuu ketata ndavaxu kute iko nunu ndute njanuu nuu tuján, he kekuinixu kexuu nduniyexu ichinida atuu kada extavaxtu no nachi kanda ndavaru.